Yuu tata nani, ña'a yidonjan nani meno yu'u nduyu koto ihan yukumexhi, ña'a numini kundé hí ndunuí nikuka andió, natuyu kandó, exguu numera yen ian yuu tata yen menran nguion uun tun nde yuku me'e anun na'a yikun ña'a kenuu kueña ndojá, dubun nuu tata nden kandee ngueme vidii, ndika mendió nakavará, xumenta ndimeyan ndó meni nuu yuu tatá nde uun costumbre ndutu ihá andio unai ndekuu, kameyanijan yunuu uun tengu yuu tata natuu, medin kanda kué há nonda nutuña nuiluntu nijan ndindata, mendio yutata xhinda niumenke yundeyu me'en nduku nduku lundanta nguen ngu confiado ndeguentó kulanda nii nikea ndiken tu'ú yanduu.